पहला का जमाना में बुढ़्या कहता हां कि राजनीति में एक मिणक दूसरा मिणक ऊ लड़ जवा। बा राजनीति किणा ही कम्म री कोनी क्युकि भाई भाई ना लड़ देवा बा राजनीति की कम की। जातरा आज का टाइम में देखण मिल्ला है कि लोग पायां री खातिर एक पार्टी ना छोड़ण डूजी पार्टी में बड्ड जवा है और। राजनीति रू एक्क ही मतलब रहगू है बू है पायां कमवना ना की जनता रे सेवा करनो और ना ही कोई कार्य करवणो। बस अपना जब भरणी ऊ एक ही सिद्धांत है राजनीति रू।